I fomba fizakanay zany misy roy, izy roy io a misy mampisa besimisaraka atsimo zaigny hoe eo ho eo am'fito akeo zay mampiasa ananjy de misy mampiasa merina, raha ohatra hoe m- tonga ny <hesitation> fianakaviananay avy araha de eo ho eo am'dimy amby folo akeo zany zay mampiasa merina.